Tifii andriitee aday taanu, taŋ yak melek giniŋ nun kokon melegu niŋgeerin, tifii andiriitee naa ti akara ey tirnu kok selem kidiyan, muchit kidiyan, naran tifii nuŋgu sut sun, washan taanu pen̰ suŋun, n̰amut zet kayan eleŋ naa zaman nun munjukultuu meniinu tifii wenii nu owol nak keltaŋan driyan, gin̰aanak kaa kel taŋan driyan, aasuwindri. Hasa jaa tifii model tuŋuro, gagaanu tifii ile mii gideynuŋgu bes mbiriite, eye model kiday nu bes driitee ti. Annati ka tifii kimbidriitee wawaynu misil it taanu hamse, wala site mokoy lal siŋen kokon kalaka tegu tinfriinu, tegu, aye tuur nokoy kakay ka tegu tidriinu tegu maan̰ii tuka, tegu biil tirka, tegu dreketuu kijak tirka, tegu n̰erek tindriika, tek enjii kadawan baahat nun̰aaman. Takaasuu wala korŋ sun, kokon enjii naarka wujaa tek yak tindriyartiiku tabaanaanu hedimee nirŋaa nuŋgu esee ti toŋosii kaa onjuu naran esee noŋgosin talaka wujaa enjii nanarak tii tindaka, tek nindagu n̰erek tindriyarka, aasuŋun ti dumnan tek, tek su kindriite. Annaa tika suu nu windriinu kok suŋgoo naran, wujaa kilŋaa naran, sirndijeenuŋgu adil suŋun, suu nuŋgu basal garrat tun n̰amuk deetaŋ kaa, n̰amuk deetaŋ kaa, n̰amuk zet taanu n̰amuk zet kan, adaawat teneenu dumnaanu waanan ndriyan n̰eregu butukuk taanu esee butukuu noŋgosin annti daamirkek taanu jaa esee daamir kee noŋgosin n̰eregu ndriyan, annaatika n̰eregu windriinu sufurak naran, kurok naran, sahan naran n̰eregu ndriyan kurogin ndayan wujaa sahan gin suu waanan abilaa nuŋgu bik suŋun naŋan. N̰oka kay nindaanu win̰ce, hu suu kawal nu jaa charmut tiday basal tiday, tamaatim tiday, lodoo annaa tika ndriyan kiniŋan yokoyin sorsoroo taa wala tandaa annaa tika yokoyin. Wujaa suu silaa nuŋgu jaa silaa kan, ndriite tiŋkaa sarmut mokoy tika silaa layin te, suu sow kaa tindi, suu nuŋgu silaa sil wala ow silaa kamaa, tika charmut tenee waanan, basal tenee waanan, tamaatim kan aasuŋun ndriyan, silaa nuŋgu talnak waanan njurun aasuŋun wujaa suu n̰uu ndrin jaa, tamaatim kan aasugun ndriyan silaa nuŋgu talnak waanan, njurun aasuŋun wujaa suu n̰uu ndrin jaa «hesitation» suu n̰uu nuŋgu windrin jaa n̰ugu fawar suŋun njurun. Basalaayek gu safar suŋun waanan tusir ka njurun ammuliihiyee tannju,, kerken̰ taanju, lodoo tanjuu tiŋgu ndriite wasigu tiyoonu nunjinin ful suŋun aasuŋun ti ndriite. Eleŋ zaman nun kaŋgu kok edik n̰aaman kan̰aa n̰aaman edigu baasur ndoŋun, n̰aaman kokon suŋoo nuŋgu naran wasigin ndoŋun ful suŋun ti ndritee ti, suunu amuliihiyee taanju kerken̰ taanju ay amulihiiyen jaa enjii waanan kolol gin wasigin ndoŋun otornaayek ndayan tiŋgun waanan kattaalaa nara Wuyan kuchinek tenegu waanan njurun kiniŋan lokoyte. Kerken̰ nu jaa n̰amuk waanan, otornaayek ndayan, takalan wuyan waanan kiniŋan lokoyte, annti kerken̰nu tiŋ lolin dumnan kileerigin ti tiŋserka, kileerigin ti windriiti, kamaa taanu ful waanan joko yowoo sun aasuŋu ti win̰tee ti anti tifin kaa kay tifii too lolii melee windi, tifii n̰ilii melee windi, tifii likey melee windi tifii ndakalay melee windi. N̰amuk gu jaa deegu dabaa suŋun n̰isii tenen n̰aaman naŋan safa suŋun n̰amuk komolok sun. N̰amuk zet waanan cheebee waanan aasuŋun nar adil suŋun naran kijiinun kayan aasuŋun walaka tifin likey nisiŋgisii taanu tosote. Sak sak nir nu kaa wujaa too kidiyan n̰amun te n̰amuk, anti tifiinu kaa dum sawa tan kalak n̰ilik giniŋnu kuŋaal wala asaal, wala tuur, nokoy tiise joko lolii misil ottukoo tal ottuk niitee nokoy nisii «hesitation» kay machuu kelee nu jaa keyi kuwaafe ti wiri loliinu gudurak tenegin kowaafe, n̰iliinu kudurak tenegin aasuŋun ti, andri ti windrii.